Ili mnduwa waambiayi shiu ndushale aliundusha akolianduai ngeshai gole lala saali lala ngoto arari ndungusha alafu atavakte kindo kiimsumbua foro ni kwakwe akualiakte foro nkwakwe kukunguusha kwiyokoa. atalia tema mhh <hesitation> ukolie akte ndungusha foro nkwakwakute famani ataktesh shida iyose atete ukivawoosa.